Eey, ko laawol ngam study mathematics sabu ko ndiyam nguurndam ngal. Ko fowru, sabu mathematics waɗi ko laamɗe, ndiyam haɓɓude ɓe njangol e laamɗe ngal. Nde waawde njangol, ɓe waawi nyawtude laamɗe ngal e ɓe fowru ɓe njangol.